Bu fikr muloqotda mavjud bo'lgan bahsdir. Jo'xori va soya suti o'simliklardan tayyorlanadi va hayvonlardan olinmaydi, shuning uchun ba'zi odamlar buni "sut" deb atashni to'g'ri deb hisoblashmaydi.